Juech dun i'ixë yë pux sarten jue ye tyumbyë ko'o najty ti'i ka'ay ukyë naj dum xodotam tyam bi'i t'sam xodotyë, bi'i t'sëdyut jadunt's jedun je'e yëdun tyum tyam jadunbë yë pux perol ko'o cajue nak myaj këwayn je'e dun tyunëp yë këxë pux sarten mëdë pux perol jadun yë tut's amso'o nëbyochë jue yë je'e yëdun tyunëx ko'o najk xëjk myajk këwayn je'e dun tyum.